Iyena engka diaseng passerring. Makkiguna mappapaccing sibawa mappacakka. <hesitation> Engka dipake ri laleng bola, engka to dipake ri saliweng bola. Iyena di saliweng bola e liaseng <noise> passerring adidi. Deqna mappada bentukna passering dipake ri laleng bola e. Dipake mappacakka rotang engka e ri saliweng bola sibawa ri laleng bola. Iyena passering ripake ri saliweng bola, deq nulle dipake mappacakka di laleng bola. Nasabaq, biasa- biasa engka rotaq sippada tau- tai manuq, deqna ulle dipake ri laleng bola. Nasabaq, makkajangngi di laleng bola e, massumpajangngi to, deq amma diitai deqtu na sah sumpajatta.